بان بعد راني قاعد نستنى في الكار، أول حاجه نديرها قال كاش مانهدر مع ناس نشيخ معاهم نعيطلهم في الميسنجر، نشوف شويا معلومات فالفايسبوك كاش أخبار جديدا على سكان تع غزا <hesitation> ندير مثال <noise> قال نتفرج اليوتوب كاش ما حصه في اليوتوب كاش وثائقي كاش حاجه كيما هاكا ت-تعلم منها.